Amin'ny lamba ndraiky misy karazany aroa misy amle vaiavy de misy amy lalah amy lalah i tiserta avakeo chemizy, avakeo patalon, avakeo costara, amin'ny vaiavy ndraiky, misy rôby zipo, afaka magnano tiserta koa izy avekeo magnagno semizy.